Comu dissi prima, iu sugnu un pocu vili di fari muvimentu, fatica. Allura è nurmali chi prifirisciu passiari a lu curriri puru si a li voti ricanusciu quantu fussi mpurtanti pi la saluti fari un pocu di muvimentu. Però 'n canciu passiu, ogni matina mi fazzu la me solita passiata a lu centru storicu di Trapani chi mi riciala lu corpu e la menti. Ni vidu pirsuni chi currinu e d'iddi nun haiu nudda nvidia.